Shasia është struktura mbështetëse e automjetit dhe mban të gjithë copa, përfshirë motorin, pezullimin dhe rrotat. Siguron stabilitet dhe siguri gjatë ngasjes.